إذا كان بإمكاني السفر إلى الفضاء سأفعل ذلك بكل فرح لأنني اريد أن أكتشف الفضاء الخارجي و أريد ان أسافر لمسافات غير محدودة يعني لسنوات ضوئية لا يتصورها العقل و أريد أن أرى كل المجرات و كل الفضاء و كل الحدود التي ليس لها حدود في هذا العالم أو في هذا الكون او في هذه الأكوان او ربما لا اعرف هذه الحدود كيف كانت لكن أريد أن أمشي الى نقاط بعيدة بعيدة بعيدة جدا بسرعة أكثر من الضوء و أكتشف كل ما هو موجود في الكون يعني أكبر نقطة بعيدة في الكون و التي ربما لا توجد ثم أعود لهذا الوقت لكي أتحدث للناس ماذا رأيت و ماذا يوجد.